Mira reta jaenunga vi, yayu ñavae ketɨ gui, jaereta ñanerovaɨti, juguai oupi, oyekɨtɨvi yandere, oñe omae yandere, jukurai yayu ñavae, yaguapɨ yave oyeupi ñanerapäpaï pe, oipota yaipisiaveiño reta